Maate sɛ nnansa yi wɔɔbɛtu afiri ha akɔ kuro kɛseɛ mu. Nee adwuma Naa wonyaayɛ no branch anaa ne fa baako a ɔwɔ kuro kɛseɛ mu no, maate sɛ hɔ ne seesei wone bɛ ɔɔkɔyɛ adwuma. Nti yɛ ahoboa biaa ɛwɔ sɛ woyɛ. Bibiaa wohia, akwankyerɛ biaa wo hia. Wahu sɛ hɔ ne mfiri baa naano ada yiaa. Hɔ abrabɔ no deɛ ɔnte sɛ ha. Bibiaa yɛ sononko. Nti sɛ bibiaa kyere w'adwene anaa sɛ wo hia mmoa biaa na wodeɛ ka kyerem. Nee me nso ɛsiane sɛ makɔ akɔtena hɔ da nti no <noise> mahu mmoa a ne akwankyerɛ nee sɛnea wobɛsi afa so a wonnya haw ne amaneɛ biaa. Na afei adwuma a wɔɔkɔyɛ no nso wanya asomdwoe. Na afei adwene na wode ayɛ adwuma no. Sɛ ɛbɛyɛ wobɛkɔ w'anim wɔ adwuma no mu ne waanya dibea kɛseɛ.